Inuna nu igbulanen nu inam inam na nu, inam iyan abo- iva, ivu mu yen na eni mu ivom uvai, iyin ibua, eni eyan nu possy, iwotu ka abo, inam nu enu bekeiny ka mè gena nu asow ba ka ivov yor, eyor kreba eyan arar kre nu eni gena, ikrre abaw yor enu gbane nu ewey egen dor, inum na eyan nu inum magne eva magnese dor, evon abuwa eva kake ederi, ukotu nu abua yi yioo, utom okunu ubo nu ova mu yen nu oyi ivom uvai krese dor ubua yor orere odey tul wor, mokum osire odor tul wor, imo porsy dor baw me yen na eni kpeiny dor ukotu baw me̱ shire

Inu na nu baw nu wor abo mu ivom uvai dor nu baw nu wor me bene, inum nu abo mu ivom eji, baw nu e- wane bene, ija bokunu baw nu wor eyin enu ivum, baw emon wor dor baw me gunu okunu me vur` wor inum krese dor oyo ubu nu inam yor evanu ejan